بختار اللغة الصينية والسبب إنو الصين تعد وحدة من أكبراقتصادات العالم، وتعلم اللغة الصينية بيفتحلي أبواب كبيرة وكثيرة في مجالات الأعمال والثقافة بالإضافة إنو التعلم اللغة الصينية بيجعلني أفهم الأدب والتقاليد الصينية بشكل أفضل وبيفتحلي فرص كثيرة جداً.